Ñaneretape yayapo tembiu va ko ikiaá, esa yande yaikuareve yayapo ñai iruvaerupi yakaruvae, yaikuako kirai oyaporeta oimera guinoi hijiene ani mbaetira jaeramoko ñanerëtäpe yakaruva, kó má ikavi yandepiapotá yauta ñai.